Geloba, noy geloba nanginirta marefu e ɗemgal mun. ɗengal geloba woni ɗengal no jutunga latingal e wodi diyam taffotoɗam. Ngal ɗon ɗengal kangal fi'irta kangal wurtinta fa jutan sai ko hoɗa hoɗata en to hoɗi ɗon iri bubi sai nga moɗa. Nini ɗengal ngal ngal gollirta ɗum. ɗengal kasim e gi'e ko nodde e muɗum kangal ngal, ɗangal ngal hellirta gi'eɗen.